أكثر شي طريف حصلي في حياتي ولما أتذكره أضحك كان مع صاحبتي في الفصل <hesitation> كنا قاعدين نتكلم والمعلمة قاعدة تشرح في الحصة طيب، <hesitation> وبس احنا نتكلم وزي كذا، وبعدين أنا قولت شي يظحك وهي ي- أنا من الأشخاص ال- كذا أقدر أكتم الظحكة حقتي شوية لكن هي ما تقدر، <hesitation> بعدين هي المعلمة سمعتها والتفتت ليها وبس هزئتها وأنا ما سوتلي ولا شي والحين أظحك على ذا الموظوع.